إذا كان ضروري نختار بينات بجوج فغنختار البيتزا ماشي الأيس كريم لأن البيتزا كتصلح على طول العام أما الأيس كريم ففقط في الأوقات الحارة.